<noise> Raha mba <hesitation> dessert mba nentim-parahazagna zegny mbô volagnin'ôlo mbô tiako handramagna zegny cheese cake de <hesitation> mahazatra zegny gny hoe cake zegny mamimamy e, nefany zegny zegny hoe cake miaraka amy fromazy ah mety tsara be zegny.